Este nja iin cultura ndajiyoyo rancho yuya chi este xuu njavina tuka, tuka este ka'a xa'a yo'o xaviko njavi kuu ke tiempo chini nina pero njako chi naxi kuu tratar xo nja xo rescatar yo'ó ndi nraka iin, iin njakan ndevayo onde xunja niken nduin kuun mani cultura, te yuka kua xa'a rescatar yo'ó.